استخدم السلك البلاستيكي الملتوي أو المكبس للتخلص من الانسداد، وإذا كان الحوض مسدودًا بشدة، قد تحتاج لاستخدام المنظف الكيميائي الخاص بالانسدادات أو استدعاء متخصص.